<noise> toh-toh Tafannuwa bunbo tafannuwa bunbo gamai fumbaŋdi, dinna dinna nwa ka yaika za’nika ka kay burra boŋno burra ga bay nina tafannuwa nwa, albasan bumbo yadinno. Albasan baifoyaŋ e ga turnno ka nwa, dinna turnka nwa mo naŋ kulu kaŋ nika ka kay nimayo ga fumbo ammadai din dinnadaŋ gwabira ka nwa asi’to ni mayoga fumbi kato dinna turn. Sannaŋ dinna ko’faikar nina nwa nimayo ga dinnin ma’yo hai e gadi biro maŋchi wai hawono e gama, birono e gadi ka baikaŋ ko’faihaw ko’faifai no nihan. Disumbu fay’no dinna nwa dadai nifayo ma kayaŋ miya aga chiraino inga kachi wadin fassara, sannaŋ haŋfo e ga e ga kwai kwaŋgu, dina kwaŋgo wi ka e ga sarki dina sarki, e ma karjoka ga e ma sarki e ma za ka’fu dina za ka’fu ga e ma yaŋdi di e na yaŋdi da haw faru e ma dumbu e ma saŋ da e na saŋ e ma bambane ba anani bambane ka kasa kar ka nera e kuludai e gini nerano. Sannaŋ ma tangara kay ga nima sagu dinna sagu niga kunga dinna kunga kadday nina madajo kai ga nima sagu ga nima kunga dinna kunga kallima dan habu ka naira dinna naira da ir’kwaitay ni naira toh dinmo nimaŋ naira nimaka ka hala habufo, burfoyaŋ e ga kay tangara e’waiytachi ga ga e ma sagu, burfoyyaŋ ga kay warankayaŋ ga e ma sagu, burfoyaŋ ga kay zaŋgu ga e ma sagu inga kachi wadinyan wadin fassara.